شوف يا صديقي، أنا شخص ملتزم أصلًا وأنا ما أحب أتعلم أشياء يديدة- أحب أتعلم أشياء يديدة، وأحب أشتغل مع بروح الفريق، وأعتقد أن هالمكان مناسب لي لأن عندي خبرة بمجالكم وبعرف، شلون أظيف قيمة للشركة.